Ta-ee, nyim agore amerie feb. Non ekare agore a-merie, eri-afo ekun-na akuna-ebin-na, akuna ebin-na eeh <hesitation> ka ofu ee <hesitation> oyorghe nfin esa ka ofu ogim ikom. Enok ekun-feb, effam eba kep nji eki-di na-egu na abon a-me ka ofu am bi titi n-nok, eri nji n-kima ewa nkim, eri nji nchok nkim egume nkim. Eri-nji nkima amighe a-do nkim n-di na aobn ameh. Abonche aki-ruwe, ajak oseng a nok aruwa oseng eri-nji nnora ek-a, nyee ka nsi nunghe afo ka nsi nsera ta-ta akura abak, akura oseng. Me n-di afo ka oyun-nju, abeb se mama edik-jen? Mama o-kun-jen, en-nji edik, ekpi-jan nji edik? Tik ofeb-bon-n-faegha, se tik efeb akam. Non nkare aboh n-fae anyia, a-di, akpo-di-feb, a tor-m, mama sama mama sama, me-se-oo. Odi wu na? se eeh. Me se kebbon-ngom ono-o-nunghe ose-re-wun, a-nunghe o-nunghe fin-ne asere ka ofu a-mbi afo. Ebasi ka egu, ogim, ndua ehbin nji not nji eyima ka-ebhin, non n-nora-ano ka ebhin mba gurie ka ogim nyim ta-ta-ta, nkura ajie a-me njak ka ofu egu ogim ngut begume-eme, n-gut ba bananna ame mbak na-ma mba ki-ka-mba mba gure. Non-nfi abon ejum ka ohbi, nji-eki-ching-n-nam n-di na abon-che ka-nju. Nsop na chang-n-am, n-ji-fo na-chang, n-am ekim e-di ka ofu-am-bi. Eba-si ka ofu ogin, non ehye, nken abon-niti-ame nji nam-nji nam-ma nkpo-osi ogim, n-yot okpi-mba nsi agoa nam-nji n-nam-a nki, nkak ka-ebam e-jjame. Njen-nfarefebnam, n-yen nji-nfo, nam, mba-ki-nkak ka ebam ofu ochingha-ojak, ekpin ejak ochi, ka-ofu-am-bi titi nam eyim, nam nsop nyi abon-ayuma-ayip, nyi asok nfo, nam mba-ki mfo-aboh a-nyak nsu. ejum etat chang. Ebria abon a-merie nsu fe-eb non nsuk ano-embi, nkak-gha agore se, nse do kim, kpe-jen kpe ejum nji-tat erie kim ka ofu am-bi titi. Non eyeh ogim, nji ogim n-kueri, ojak anor ka ogim, nji oyen onam oching oyee n-fo, oyen effo onam, oyen nsie onam, oyen atabasi, osi, ngu-nyam, kpe-jen, kpe-jen nji ofi aobni-nti ka ohbo onam okan-oba-ki ka nju. Kpe-ne yoi a-ki beb-a-se, eja anor kpe ne-tat chang yoi akpi-nji na we. N-nok nam feb-a, mba ki, mba kak ka ebam, n-yut okpi-mba ome mbak ka nju. Ofu m-bi e-yee ofu ogim nkim-ma-jen? Abon, bak ekim-own e-yim-e-dim, e-ki kim e-di, e-yeh e-nunghe ekat agorie ekare Obasi nse obat-wut ka-ofu-m-bi e-yehe. Eka-nob-eching anne ma a-ka yen eyee nse sama-na ega-fara na-eri ekub eja nse sama. Eman ka ofu abi. E-yeh nju, e-ba si nkanika ehron-ehni ka ofu ogim a-mbi eba-si ka ofu oyork ghe n-fin-ehron, wut sa papa wut eka nob eching anne ma aka yen ofu m-bi eyeee. De-e wut ejen, ekpor ruwe ehbin eji-rie, eji kume ekura ajie ekuna-n-kun erie yee Obasi. Ebasi nkanika ebie-esa eki-kuri-ebak, ekub-a-tem okui-rie-e okui-rie-e ekama atem esi nju, ekep ayip eyu me, o-kep a-mighajan owo ekak agorie se, nse baram-o, Ekposi ntem ofu-ah, na ofu achot Obasi ejak ka-ocham ekposi a-go-a n-ne Obasi yoi arie ne echi aki preach akare-wut agore a-ma feb, e-fam, ebhing a chot Obasi. Obasi se ya-ghe wu, a yaghe wut, e-ku-ra e-ba ku-e ka-n-ju. Ekpo fon mbi tat edi. Ekpo kepi mbi tat mbi eki di na-egu a-nji. Se-nse wut eka nob e-ching anne-ma-a-ka yen ofu m-bi eyeh Nse, ka-re-wut ekpin nji ra, na-ma a-ri ka-mba, na-ma-a-ri ejen-era na-abon oju-obue-ama. Do-ka-rut ka-obhi obre ba-rut ka-ofu ka-ofu. Nse, bi-ri abon-amire. Ka-re aboh ekpin ji-ra ka-re aboh, bo-fa, a-fon, a-yen-a-kae-na-abon, a-fon a-panni eti-eti ka-mba yeh nor. Nne Etung se, nko-amm a-kuwe, a-yab a-be-e mon nse, we na-oba-ra-wu ka-ofu m-bi Obasi, e-kakgha mfo er-re e-jak e-ji ku- Obasi e-kuri-ebak-ka-nju, ejen ekub atem. Nse kpe bak obhi-m-bi ori, do-ka-ri-wut. We ating na-orri nse yor a-ching ase chen-chen.